Jeta se anoi se seiru reta se amigo yae supeva reta karaeñe pe, oime okuakua va reta ñanemiari ñai de entre treinta y cinco güi ivate año güi ivate va reta no, hasta cincuenta, sesenta, setenta año va reta jeta yae se anoi se aviaca se amigo reta.